Mm- <noise> a kaam ga akpen pam, nsi owoni somo nrenga ephia, nsi ikhom mi ikhom nnuma nki izom nsa ttara akara nsi izom tata anong bina nki izom nsa ka akpen pam mkpannam nkwu nyabba atrezi nyawa owoni, kwa echen kwa mbiri nyawa owoni kwa mbub, nyawa owoni kwa arrankeri. nyawa owoni kwa nduizuri. nyawa owoni kwa ngiri-giri. nyawa owoni kwa ndongi nyawa owoni kwa abubuhi. nkwu nyawa owom kwa mpaazim moh owoni zom nvuma biphir owoni zom go de for onim etem odami, owoni zom go de, ozom go de fi nsi fi ini otem damigi ngam. ngam otem damiji. Mbiri nne iru ke eyina, ka owoni zom ffi nmi nsi and ka odik okk'a owoni zom ojib-ojib-e, da ibinokpabi kwa oyokki manan onangi onong kpenamkpen kor opangi kwe. eden da cha onangionong kpenamkpen mando kwa onangi maan izom mbok ka apangi ka apamgi onangi maan achibi onong kpenamkpen oham ochibi kwe akpen pa amo rukki ma ode akpen paa' abhe adaam odam da aket bi ng ka aruk akpen ahama odam da aket bi ng ka aruk akpen ahama opoma ti ibinokpabi akpen mba dohk ovo ode me aruk achina ororo ahambi akpowa aka kwor, akpowa atte ayongi izong ka azim pa aka omana offe bhe ama agbaak obi onong kwa oni onong oham omo ozima awon-nong osi anong pe.

Mo osi idik sa obanbi mo osi ka okowazi khome odik oka wa ibinokpaabyi oki kam omamae ke oda oze izizi-a se kam ame izizia sam wa ka ekpone a nnam waa oman okaam asim oyakka mam anong affa mwa dok ko omamni waa nki kwe ngongha ma rere ma ndim-e nchina onong kwa omo okeri arukmaan ndime nchina ka va okaa' wa ka ekpon a nnam moki emmon dami ohama-e, mo obiri okwo osa kwanong ododohk kwo offon me kwa ode emana kwa bhe dohk uwa nki bhe anong ' mbuma nffa ndima nguuna ma, ibinokpaabyi odom mo orenga nwuma kwu uwa nda nguna ohuna nguuna ttara among eya nhor kpakpa ntaam made denma ma nna nwob owobba ma ke echeden kwamnong nwuma kwam wor kor opaa-e attong affa okaam va azen omama ma akpen mba paam nki vaa azen, azadami ngama ka akpen paam but yina ojinong go ode ke kwa mmi nguhi ibino kpaabyi. Mbi kam bi ode edem kpenamkpen tte obem mbok ka onang mm'ojinong nong a manda wani kwo okeri ekhormott nduma cham and kwa kaam ki mbi nkera dok bi onang mm ijinonnong a onang kwo osi osi macha ochibi kwe ode ka che chaa' nwa kwe, ham- <hesitation> kaa odik oka oban bi mo mor oruk akpen da aka amana aruk ttara anong eya, oham iden da phott so idahor to oyok onong ayong oyok onong ayong odaha macha phott so idahor ffa ana aham abowii ayok ffa oyok onor oham obob kor am itta kwa owon-num kwa okpen itta owu renye ogbaak mm bi obi achibi achu yeri ayok bhe azoro bong agbaak-e kor kor odem kwa phim achibi achi oyo obiri okwu oyeri kor bi ayi kwu kamum kiri achibi okam achad me wo ode emana ode ikpokpobwa. Sor obom, mamyi na nwa ka odik oka ogbe kwu uwa mamaan oman wa oyagbin nwa mamd dohk'ode oyangbin okor ono odanga ma me wor ibinokpabyi nyero ka ewu cha mayina bi tosoh iffa kerimam-o kor wa ayoki mann-e, akeri ewon tem nda, kwo ode ophiapum kwa ham ham mman omamna akeri mbembe nwa kwamam mambiphir mo ode mbembe yina mor opangi nwuma, ma mbembe nwa mor oham nmon si ipiri nzen nzadam edon ewop me aphiapum ewowa kwo ode egara, ejanga owitt ewowa, akokori bhe awowa anyam awobwa, kwo ode akama akorm, ko odik oka. Mmohn na biphir. ibinokpabi kowa asi se mor owomga ayok a-- <hesitation> mbiri nkpamam bi nguho ohukki, ki iffa kwa erong, vaa mba paa man affa paa asomi, mor osom nva ffa asomi ma bi bhe akwa azoha erong a ndaa' bhe azima affonna, bhe za akamna phott sa bhe, bhe abira asi anong eya ko odem kwa phini onong kpenamkpen onnana ka egbigga che. itta mbembi abhe mbok ka nnam eronga nda cha abhe akwa asoha ma tte ede eronga cha ezuma bhe mbok ka nnam, tte ode eronga che onang bhe ochatokk, tte ode eronga cha enamg bhe ikor tte ede eronga cha abhe asima akeri va okakaa' bhe abira akeri.